Fa'turu Foo ɗ'on mari nyau fere feree, ɗ'on mari, <hesitation> ndambaa, nden ɗ'on mari naawu go horee bee naawu go redu.